Crayon-gna ndraika dia misy kakazo izy, agnatiny akao nefany a misy karaha sinainy zay igny mintimintiny, ampiasana ananzy a dia afaka anoratana koa izy, afaka agnanovana sary izy a, izany no tegna fomba ampiasana ny crayon.